Ing'ombe naikunda kwa sababu ikundimile ichalo kwa sababu nkulya maziya nkupeleka nkukama maziya indya ni ng'ombe ayino ikusababisha nkuishi meisha yano kama ukundola, yaa yano indinayo, ing'ombe yatanga yati nkuinyamasa kwa sababu nkuilimila kwa sababu ing'ombe iya ilazima ilime ichalo kwa sababu aiyino injitegemie aiyino ilime ichalo ili inje ni nafasi inzima.